Fomba fanendasako atody alongany ah, alaiko i atody de tonga de vakiko ah, de kapohako miaraka amigna sira koa izy, de avy akeo ah alaiko lapoaly ah de ataoko menaka, de rehefa mafampagna iny menaka de arotsaka anay akoa i atody, de avy akeo rehefa mendimendy ma i ambadika de avadikanay ambadika, de rehefa vita zegna de bateko amizay izy ah, de iny izy hohaniko.